Fomba fanasana tagnana sotra dia lemana rano tagnana, hosorana savony tagnana, kosokosohina tagnana samby tagnana mi fa raha ohatra azo atao dia zegny mi ampiasaina fa raha ohatra koza moa maloto be izy dia azonao atao mampiasa borosy, dia kobagnina madio sara avy akeo rehefa hitanao madio sara aby elankelan-tagnan-tegna.